Zaho aloha mahay vor- voro maro mijoboky anaty rano ao i lafa i hanambotsy fia. Misy voro lava vava rey zay, vorofoty rey zay. Rey zao lafa mihina fia tonga de mangalaky anaty rano any de alany. Misy koa voro mahery koa manao manahaky anizay. Ty fomba fanovany raha zay laha voro mahery i, tombony iny ro mangalaky azy anaty rano ao, fa laha voro foty lava vava rey i, vatany iny ajobony any, vatany iaby iaby la ny vavany iny ny mangalaky any fia iny any.